انا مدابية يكون عندي القدرة في التحكم في احلامي لان احلامي نحب نتحكم فيها بش نشوف وش حاجات ملاح ونسيي يعني نفرح ونروح بعيد فيها كامل راني- هدي حاجة كبيرة وشبيكا